जोष एक किरदार हो कुणि एक आदमी हो सियो सुर गाडो और बिको। और तोई लॉकडाउन लगा तो जो तेसका जो सुरा का स्टोक था सेया फुल नोटा होई। और तेसके बिटरे सुर ही सुर थे, ताई एक दुस तेसके डरके छापा पोड़ा और तेसक पुलिस वडी पकड़ा।